Bhaniki bhasika nkali bhagbokiliani bhajualage kulungi nanga bhebembezi ndibhasu bhakpa oh poni na dini bhakikabha bhakali njo bhekankinyiage kulungi ka kyalo ndiasu.

Okukozesaga kakaka nokukomba ka inji ndiako poni poni kansenge ka ndabho nantili poni poni nokubhuaku kima poni mondi mindio ozibi oti kima njo kabhongi bhaku bba

Bhanikia loni nke nke ndia bhakali ndia bhakitunganga ka ngongwa mbili akibhuyambaga bhakali ka subula na kwemeisa ka inji inji na kola milimo nasini sa helelelia bhaniki

Kiki kola bhiyo bhasemelelu bhasomes bhaniki bhenjo andulu nabho bhaye bhesumbilie ndiabho bhokaka andulu ndie bhikitoka

Libo ali bwomezi libo abongiya akipesiyaga magila libo ndiaka sipatala koba nolwali bakuku pesiyaga libo ka kanula so libo ali bwomezi

Kikibhuegesa nanga kikilika nikibhusomesa buli kilo bulikilo andulu bhaibe nesi asili aliku

Mamano ndia bhakali na bhaluku ndia akoli kowa nkpa moti aliku bizibu nanga ndio bhukubha nibhuku tunga bhukumadhiliaga dumbi bhubha bhia bhakpa ndibho bhugbei lwanilyai kakubhudhakiaga kulungi bba

Bhahikili bhakudhulaga ngoma kidiyo giya eti bakpa bhoponi babhike kikole salongo ndia ngongwambili ndyabho kandi kola buyonjo ndya ngongwambili ndyabho ali kulungi akipesyaga bwomezi nakyalo akihenikaga kulungi

Injo kibulio anilemiya nanga nau kikengi

Nkpa kwbhingia ambali kindia akisomilia lia yau ka kyalo kima ndia kateketa ali atekete atunge makulu ndia akumwekia nambali kindia akibha aka kabhibuaki nakikalo ali bhaibe ndia bhatekanizio mbamba somiliaga

Bhaniki ndibhasu kiki na egesabho sa asili ndiasu kibhutandikilie nibhalia bhaniki andulu bhagbe bhabombe nai andulu nabho bhakagba bhakitoka egesa ndibhekin ndibha bhakibha nibhakibililaku

Kwelungisania akikolaga kima abhongia nanga bhukukolaga kima abhongia kwelungisania mukukolaga bhotu luganda kwelugisania akibikisaga nkulakulana na kala imamoti

baniki ndiba ka ngongwambili ndiasu bakilimbaga limbo sa dini bagiya kwaya limbo ndia Amanbombi bakabi limbo sa dini sini sini

Nikabha kihanulile bha haa na bhankpa bhakpa bhaluku bhalikage bhahonge mamoti bhahanulile bhaniki bhenjo tongana kabhongin ki kikola mamoti kabhongi

bizibu ka inji kikitoka dakiyaibhe ndibi kitongani kabe kizibu nalibe nikikilika emamoti ki hanule kizibe kizibu njo andiki ndyabikisiyo kandi akusiyabe boni andulu businge atoke zokai ka buliki

Habhula ndiki habhula kabha sika andi ndibha kighaga limi nibhalia maniki alibhio kwebhidilia ludwa ni bhabhobi adulu bhaghe limi ni bhadhaki bhobabho nanga kabhagwa limi nibhalia maniki abha kituga bwomezi amabhoga kamumaiso

Nibhudhaki liyaga tamabhugo-bhugo bhukuyaga bhuo bhubhuwa libho bhaisa libho ka kioghelo bhuwoga dumbi bhuya ka ndabho bhusaba dumbi bbasi bhuya bhuanga

Bhaniki tunga kikato njo ali kulungi ali pulogulam sa gavement kandi akilekaga baniki bhabha fri kutoka ka poliyo kikato ali nungi

Kwetantala ndwali mmm na nuwaga libho abhongi kikalo ndia libho abhongi nabeni mmm kwetantala ndwala

Mulimo ndia bhebembezi ndia bhakoli ka ngongwa mbili ali tolia bhakpa kigambo ndia Mambombi na bikisabe businge

Nkpa poni ali na kiniga akikabha aye ka dini bhansomese akiegka dini kuwo okiegaga ngeso ndiako okuibililiaga ngeso ndiako ali kulungi ali zidhi

Egesa bhaniki eti bhalike nibhetantali deni bhabhundilie kulungi ndabho ndiabho andulu ndia bhakibhuegesaga bhinjo

Kozesa intaneti kikibha kisumbe waifai waifai injo akisikaga netiwaka ehh intaneti ka simu ndiasu oo midia poni

baniki bakubu hisaga ka bhikato nanga tunga bulwaye so poliyo bulwaye na kima mamada andulu ndia kidhuwaga babuhisa kabhikato

Lieli ndia nkpa mindia akalungisia ndia agbokiliani liai abhiki sini bhaitu moti ka lieli injo ali lieli ndia akialika mubili kindia alio bhasu mata liki na nyama na ndiekina tabhi busela.

Tolo ponio okucwagaku olika ka ndabho nanga mbula akadhokai koli na kindia okuya poni bba

Bhaniki bhenjo ka Uganda mehe pesiana nguko akikabha bhakiegese tolo moti moti ka sukulu na bhakibisaku dini bhakigiagaku scripture union bhakiega.

Kwekebelisana bwomezi ali na mugaso mamadha mm akimanyaga lika ndiako mm kozo ndiako ali na bwomezi ali na ndwali. Kakibha ali na ndwali okuyaga ka sipatala bhakupesya mubazi.

Bhalia ndibhetolo ka bwomezi ka nesiyo

Kitandike sumba liaga kibise ka sitowa andulu olike nuwetekanizi huwa na biki

Bha na mpempa ka ngongwa mbili ndiasu ni bha na liaga iya ka kanisa okaniaga bhazaire ndibhasu ehhh bha na mpempa ni kola kima poni ni ka isa ka mumaiso

Bhaika nabulwaile sa kabhondo ka ngongwa mbili bhusemelelu egesabho eti bhayage bhaye bbhatunganage mubazi ndibhekina kibhutolie eti bhusemelelu bhelinde andulu bhalike nibhabhongi

Ndiakidhuwa kindia kikitughilyaga libho alike na bheni ali ngu kabha nikili katuga libho kala kuyaku bulofu nanga bulofu kayaku kikiba nikidi nsulu ka inji kandi bulofu injo akitoka pesiasu ndwali.

Eti nanka osemelelu wegbeise nyamuhanga oye osabage andulu obhonge

Bhakpa ndibhetolo ka ngongwa mbili kikibhubisaku nguko haaa ka oka ndia bhakikitolia nali sa habhulasu nanga nkpa kakuhabhula kokola ndia akuhabhulio okubhaga nodhaki bisakiku nguko

Piki piki na gali akidhuaga nkpa atetia bwangau dumbi aya akidha kindia bhakakabhaki

Hmm nanka kolona injo abhi kizibu. Busubuzi byoona naki hmm nakikoma yai kamumaiso. Busubuzi abhia nakikola losi ukwaka ka bhasubuzi injo. Kolona kabhi ndwala nungi bba.

Kekiyembe lalami nkiteketaga nitunga lieli ndia tamabhugobhugo dumbi nihumulebe kuti haa ndie kimbe gba ima nitekete nisabe andulu nigbe ima ni ange

Menjo kikitiaga ndwali bikai ka libjo nanga konuwa bulofu ndwali akukugba bhia kolela

Haaa kozo ki kabha kie ka sipatala bhakipesiasu mibazi pesiasu mibazi kikilama kikadhakia miaka mamadha

Kitolie bhakpa ndibhasu kiangane kitinisa hhh kisomeseze bhaniki ka soma sukulu kanisa mukanisa bhakpa bhakietegelezagana na pesiagana nguko

Nesi olwali kihinji na nkolo na nanga okweyokiaga heyo ka mubili ndiako